La Norvegia è lu paisi chiù a nord di l’Europa e junci sinu a lu Polu Nord. La Norvegia è unu di li paisi chiù friddi di lu munnu unni lu nvernu dura tra li ottu e novi misi e unni li temperaturi juncinu sinu a vinti - trenta gradi sutta zeru. Ni la stati li temperaturi ‘un superanu li vinti gradi a lu sud di lu paisi mentri a lu nord ‘un superanu li deci gradi. A lu nord di lu paisi c’è lu Permafrost ca veni a diri ca lu solu resta sempri congelatu.